དུས་ཚོད་ཀྱི་མ་མོ་མ་གྲོ་གསར་ལོ་རྨི་ལྔ། གཞིས་པོ་ཁང་རི་གྱི་མེ་ཏོག་ཚོ་བྱི། དེ་ལེ་བྱ་གཞིས་བཞུགས་ཚག་མ་མ་གཞིས་བྱིས་རམ་བྱིས། ལབ་ཚིག་གསེར་ན་ལེས་མ་ཀུན་ཏིག་བ། ཛེ་དགེ་གཞིས་ཚྱོད་གཞིས་བྱིས་ཚ་གཆོད་ཏཱི་མི་མེད་ཆེ་བས། ལོ་ཡིག་དགོངས་གཞིས་བྱི་རི་རུའུ་ཅིག་སྦེ་ལེགས་གཞིས་རམིས་ཡབ། ཁ་ཏཱ་ཐག་མམ་ནས་ཞོགས་འོང་མམ་འཛེམ་ན་བ། ལབ་ལེགས་དབེ་ལྡོག་འགྱུར་བྱ་རི་ཡབ་མཛྫི། ཁ་ཏཱ་མུལ་བྱིས་ ཚོ་བྱི་ཨ་འཁོད་གཞིས་ཚོས་བྱིས་མ་མེད་བྱེ་བ། ལབ་བྱིས་མ་བྲུ་མ་ནས།